أنا أفضل أتقدم مائة سنة قدام لأنه عاد الفضول ي- يقتلني أشوف كيف بيكون العالم <hesitation> بعد هالمدة من تكنولوجيا ال- الحياة اليومية، كيف الناس بيتعاملوا مع بعض؟ كل هالأشياء تخليني أختار المستقبل.